Eh laha arakin'ny fahaizako azy, ordinateur io misy raha zay ao, toera manoka fitahiriza raha, fitahiriza ze raha tokony ho tahirizy anatiny ao. Ze rahanao zany, ze dossier-nao afaky tahirizinao ao. Da malalaky raha io, la arakaraky habeny avao koa zany, mitovy amin'ny enta, mitovy amy trano io avao. No be, zakan'ny raha iny raha iny da ao izy, tahiriziny ao izy da ao zay.